Yaan taxaa kintuu sayuu, yaa ntaku kukuaa ya nn <hesitation> toontu xiia tufitantu ra yaa kuaantu kii tukuntu ta'ta tiendaba ah tu nuu koo tura yaa saa kuitiva ra stukuavantu su taa nu koo, kiintu sayuu yaa i'i chiñq ntakuu inia tufintura yaka ua yioo i'ií kantu xii yaka kuaa sisajantu va chii i'i koo va'a kuntuu ta yujuu kaa ra ika sisajaantua ra tajantu tu'tu ikuva i'í kontoova ii tu'tu tajantura xaa kii mintu cuenta xaa kuvaa nisajaa chiña ta saara vituu xaa ntvantu ñu'u, tavantura ntaloo ka yumaa na koo ka'a ra ika tavantii tuuntu tu'tu tu xaa, nda tu nitojo tavantii tunturu ika ra, ikaa yaa, <hesitation> ika chika ntukuntu chikachi kasitukuntu mi yuu i'ií kara ika va ka'a tukuntu uvi, a i'í uni, au kaa ka'a tukutantura yaa, saara sayaa ra ntukuaa tukuntu, ta nuu koo kaniintu tanu yoo tukuu kanii raa yaka kutukuu kanii kavaa kuaa tukuntu kiintu vi'intia ra unka xaa tukuntu xiia ra takantintu ijñuu, chi yoo ijñuu vali tuku sata tuku mi vintiaaka tavantintua ra yaa kakua sukuachi tukuntua ta kuvaa i'i vali, vali sukuachi ntua ra kujuu nta'a tukuntuara. Ika naa kanaa ntii mi tikuii mi vintiaa kara, ta tikuii ika kuraa k i'i yaxii loo kuraa ra tiaka ra kuchiniaantu a ii kuchi takua i'i ntikuun, <noise> tikuuntu kuchiara yanm <hesitation> saara inkuva i'i loo tukura. i'i kuvaa ii ss <hesitation> takuva i'i savaa ta vasolo tiie ika koontu ra, taa ntii chi'chintu kara kantuuntu ra ii kuava ii na'aa vaa ta kanimaantu kusuntura na nikixi vaantu ra, ta tikaxii inintu ra xaa kanaa chiña, i'i kana chiña tikuiintu ra, ikaa ya <hesitation> ika koontu ra tanuu i'i uvi u'ni kixii ra xaa <hesitation> ntuvaa tantu tufintu ra sara, yaaa <hesitation> kaa kooka xaya kuaa kuuva sayuu, xaa saa xii miaka xaa ntuvaantu.